Tra peveret tra tsa kate haniga blenguku. a akue haniga senaga a pum te ranga mam gulaku na kekeliou. Atol aka rke akue haniga hobte gen. A pum e hak- hakpana a niomi na mamana ken problem. mamana niomi naha nu ha niganiga na haski skihan tra sait tra pum. na tra kekeliou akue haniga blas mega kekeliou. a kekeliou e tsimlan toana. e tsimalan toana mne hal- halena ta niomi bla nonte haniga megakua tol aka hen rke, kekeliou na pum. Kekeliou hal halena ni niga has tra pemeli. tra <hesitation> hun katun tra <hesitation> rebni tagagi haku te ke his aman ka rke bte rhere e <hesitation> hang ha togi putsis near man tana man ka rke tra man tana man makum. tra kekeliou na pum. Nona manka rke te kapan balna i haku. hathatogineri.